إذا رجعت أسبوع لور غدي نحاول نصلح شي حاجة مغديش تعجبني في الأسبوع لي فات بحال نكمل شي مشروع أو نغير شي قرار وممكن نحاول نتفادا شي أخطاء درتهم ونستغل وقتي بطريقة أحسن